Kuka kuka kuja daandii ku idindo tniuu niko intiempo ja nixuuki'in chuuku kudiikindo kodi kukajiaa chi'indo kuidiindo teendiuundii te diaa mi'i ndiaa najkuja yiida'aka kui'diindo ko ndiaa ja ndadndo'o kukajiaa ku tniinu kuka.